عادة أنا بصراحة ما أحب أقرأ، أو ما يمديني، ما عندي وقت، ولكن أسمع ملخصات كتب، يعني أذكر آخر كتاب سمعته تجريبًا كان إسمح لها بالرحيل، هذا يتحدث عن المشاعر المكبوتة وإنه كيف نسمح لها بالرحيل؟ جدًّا عجبني وآي أرشحه.